ماس کھانا کِنّاں نیتک ہے؟ ایہ سوال جٹِل تے اس وِچ کئی تَتّ شامل ہن۔ جیویں کہ وِگیانک، فلسفی، سماجِک پرتھاماں، واتاورنی تے ماملے تے پشو بھلائی دے وِچار۔ کئی لوک ایہ دِلاسے دِندے ہن کہ ماس کھانا نیتک طور تے غلط ہے۔ کیوں کہ اس وِچ پشوؤں دے دکھ تے مار دَند شامل کِتا جاندا ہے۔ اوہ من دے ہن کہ جناں پشوؤں نوں کھانے لئی پَلیا جاندا ہے، خاص کر کے فیکٹریا فارمیاؤں وِچ اوہ اکثر بہت تکلیف دائق حالت وِچ رہِندے ہن، جس نال ماس کھانا نیتک طور <hesitation> تے غلط بن جاندا ہے۔ واتاورنی پربھاواں، ماس اتپادن دے واتاورنی پربھاواں، خاص کر کے گرین ہاؤس گیسز دے اُتپادن، جنگلاں دی کٹائی، تے سروتاں دی ورتوں دے معاملے وِچ وی لوکاں ایہ گل سمجھدے ہن۔